Ame ordinatera zany misy ny ecran, da misy ny unité sentraly da misy e clavier da misy e sourie, fa raha agnatinin'ao moa zany marobe gny ao moa fa izay zany izy ankapobeny fa amin'ny oa agnatinin'ao amzay samy magnagne <hesitation> pisopisony amizay zash gnaminao.